पहले सलाद तै काटी द्य फिर तै थैं ढंग करी तैं तै थैं प्लेट म लगोला और तै म ऊपर बटिन चाट मसाला या नमक डाली तै काला नमक डाली तैं जु भी स्वाद अनुसार जो तुम तै पसंद होलु और तै म नींबू निचोडी तै और थोडा स नीुबू और मिर्च भी रखी द्योला तै म।